<hesitation> E karazane so- e sofa aloha maro be, misy olo araiky defa mahavy anazy, misy olo roy vao minday anazy, da misy raiky mandeha courant igny zany ndre olo raika avao minda anay da a tapa <hesitation> zakabe da selasela avao da amign'ny gorodogny ary gn'azo refa voatapaky aminazy.